أنا في العادة بستيقظ من نومي في تمام الساعة السابعة أو الثامنة صباحا ، بعدين بسوي شوية رياضة ‹hesitate › بناخد فطور لذيذ عشان يقوي عندنا المناعة ويقوي حركة الچسم وينشط الواحد ، بعدين نروح على شغلي نرچع نقرا شوي ،بعدين بننام على الساعة ‹hesitate › حداش أو عشرة.